صفر پنځه لس پنځلس شل پنځه ويشت دېرش پنځه دېرش څلوېښت پنځه څلوېښت پنځوس پنځه پنځوس شپېته پنځه شپېته اويا پنځه اويا اتيا پنځه اتيا نوي پنځه نوي سل سل او پنځه سل او لس سل او پنځلس سل او شل سل او پنځه ويشت سل او دېرش سل او پنځه دېرش سل او څلوېښت سل او پنځه څلوېښت